Viña viña soa koa zay raha. Zaho maña traño fisakafoaña añahy mañokana da asïako ro mazava, vao ravi-kaja amin'ny voanio na karaza hañi amin'ny voanio.